कए प्रकार के जूतन में केजूल सूज, स्पोर्ट सूज, फॉर्मल सूज। सेंडल और फलोटर, चपल और फ्लिप फ्लॉप, पट्टी वाला सेंडल। ट्रेश्ट जूता, सुरक्छा में भी पहने वाला एक जूता। बक्सुगा जूता, स्लीप आन जूता, फिता अप जूता। ओक्सफोर्ट जूता, डर्वी जूता, बल्सर जूता, बुड़ा पेस्टर जूता। महिलाओं के जूता में कैनवास जूता सबसे बढ़या होखत छे।